ඔක්තෝබර් මාසය කියල කියන්නේ <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> මට වගේම <hesitation> මගේ පවුලට ගොඩාක් විශේෂිත මාසයක්. මොකද <hesitation> මම ළඟින් ඇසුරු කරන <hesitation> ගොඩක් පුද්ගලයෝ ඉන්නවා <hesitation> ඔක්තෝබර් මාසේ <hesitation> උපන් දින සමරන. ඉතින් මගේ සමීපතමයන්ගේ උපන්දින <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> මගේ අක්කාගේ <hesitation> එතකොට මගේ අයියාගේ <hesitation> මගේ ආච්චිගේ <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> මගේ හොඳම මිතුරියගේ උපන්දිනයත් යෙදිලා තියෙන්නේ <hesitation> ඔක්තෝබර් මාසේ. ඊට අමතරව <hesitation> මම අඳුරන <hesitation> මගේ යහළුවො කිහිප දෙනෙක්ගෙම <hesitation> උපන් දිනය <hesitation> ඔක්තෝබර් මාසයට යෙදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් <hesitation> මගේ ජීවිතේ ඔක්තෝබර් මාසේ කියන්නේ උපන්දින මාසයක්. ඒවගේම <hesitation> මට ගොඩක් වියදම් දරන්න වෙන මාසයක් විදියට තමයි <hesitation> මට ඔක්තෝබර් මාසය ගැන හිතෙන්නේ. මොකද <hesitation> මට ගොඩක් තෑගි බෝග ගන්න වෙනවනේ. මේ හැම දෙනාගෙම උපන්දිනයට දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා <hesitation> ඔක්තෝබර් මාසයේදී පාවිච්චි කරන්න <hesitation> මම <noise> කලින්ම මුදල් ටිකක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඉතින් උපන් දින නිසා තමයි <hesitation> මේක මට විශේෂිත මාසයක් වෙන්නෙ.